Tõõsõpäiv om sääne päiv, koh alati kõik tunniq koolih õnnistusõq kõgõ parõmbahe. Mille tuu nii om, ei tiiäq, aga tõõsõpäiv om tuu poolõst kõgõ mõnusamb päiv, et tüü man alati lätt kõgõ mõnusambalt.